ནག་དེ་གཅིག་ཏ་ལེ་དེ་ཁིམ་ཡ་ན་ཁྲག་ན། དེ་ས་ག་དོར་ཨིན་ཁ་མི་གསུབ་ཡ། གཅིག་ཏ་ན་ཡུག་དཀའ་དི་གཅིག་ཕ་རུང་། མཆུ་པོ་དེ་མ་ཨ་ཅིག་བཧ་འོད་ཆེ་པོ་དེ། དེ་ལེ་ཆེ་པོ་ཐིག་ཐིག་ལྡན་ས་ཨིནས། ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་ནག་དེ་གཅེག་ཏ་ལེ་སེཐ་ནང་ག་དོར་ཨིན། ནག་ཆ་ཁཏ་ཡེ་ཕ་ཁབ་གསུ་ཡུག་ཁང་གཅིག་བཀར། ཕ་རུང་ནག་ཆ་ཕའོ་ཟླུའི་ཆོས་རྒྱ་ཨིན་འདུག་ཨེ་ཧེ་མས་འགྲིལ་ས་མཐའ་བདག་པ། པ་ནི་ནག་ཆ་གི་ཟུ་ཡ་ཐིག་ཏ་ཧ་སེ་ཨིནས། ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་ནག་དེ་སེ་ཏ་ན་ག་དོ་ཨིནས།